<hesitation> Ekiro eryuwana ryeribya engane haghima na bandi abathwanzene nabu neryu kandi ethunawithe ebyathune mubanulha ebyangathuwathikya ngabandu ebyangathuwathikya okwibyaho lhyethu elhya embere ethune mu planingira ebyerikolha omwa buthuku obukasa embere ebyangathuwathikya erisomesya ngabana ithwe thwamabiritsuka eributha ahabya ngathuwathikya erithubezyaho esyaka syethu so ekikanikolhera ekiro kyaghe eryuwana kyekyo, kyamabya sikyekyo ekidi kiro ekyakananyuwaniranamabya enga no okwa kanisa engane musaba neryo kandi ngalhangira ekiro ekyabinyuwanira.